<hesitation> elektirisitee oo ka ɓuri heewde sembe. Sabi ana yaawi, yiite muuɗun ana mawni. So a heɓaayi, ko keɓɗaa fuu ana gasa. Jon kaa so tawii hono no panoŋaaji ɗii ngprri jooni nii. Walla ɗun e hono muuɗun, ko keɓɗaa ana gasa. <hesitation> Min kaa e faamu an kaa ɗun non ana gasa.